א עיר קאנדישענער <hesitation> ס'איז דא אפאר מינע אבער איין מינע איז דא איינס וואס מ'לייגט אריין אין די פענסטער און ס'ציט אריין די לופט פון ס'בלאזט ארויס- ציט אריין די ווארימע לופט און ס'בלאזט ארויס קאלטע לופט און די שטיקל וואס שטעקט זיך ארויס פון די פענסטער פון דארטן גייט ארויס די הייסע לופט וואס ס'בלא- וואס סציט אריין.